Jee sen kulasen senia la jeesen thjao ncho sen ngee thi nch'ee kun'aala xra be thi sen nechjan la yaa nch'ee sen nixin nixin thi k <hesitation> ixian inthe ngee ngee nthia kula tjagu n'en ba tjagu th'e ba la yaa nchin nch'e juexin guan ya inchin nch'ee ba thi xra nchi nch'ee sen t'an t'enee guaala yaa nch'ee sen nixin thi xra nch'i thjingantha 'an la yaa nchi thinga se xrue sen thi xra inchi thi yaa taala anche xrue sen yaa inchin chue sen ngee thia ku landtha ichi ngee thi chri nchexin jna ba kexree nchri tsjayee thi sine ba ngexre rchji tsorue ba nchee ba kexrenchi tsjaji bala lanaixon u thjabechu bana xon ubexingame'e xingame'e ba ng'ee ng'e nch'ee thi nanganku la jei yaala xingame'e ba ngianla xra chaxina xra xrago yaa chayina ni xra tao bee ku yaa ku chundaa ba thi baxraxaon thi thjayee ba xraxaon la nchaon nchaon chigua thi xra nch'i nch'ee guutan a la xra nch'ee ni xra chujni ni na yaa nch'ee gunia nixin ya nch'e ngee kon chunda ni na xrangee ba ngula layaa sinch'ee ba.